Iay moa zany iay nanomboky iay nianatry da lasa nipetraky aty da sy de nitambatry tragno maro fa da iaho, iabako ame endriko, zokiko da iaho raiky e, iabako ame endriko eo amin'ny dimampolo dimy amin'ny dimampolo, dimy amin'ny dimampolo taogny eo indreo roy, e zokiko, dimy ambiroapolo taogny da iaho moa zany raiky ambiroapolo.